तू मुख बार बार काई पूछे जब मै ताक हजार बार मना पाव करी। कि तू मुख पूछिया नू आउ ताक जरुरी ना तब तू काई ना मानी ताक पता नहीं हो कि आउन औरु उसे प्यार करु काई करता ताऊ से बात अब तू मानी भी आति ना। जब तक समझाई अ ब तू समझी ना मानी कै ना तू।